أختار إني- إني ما نحتاج الأكل صراحة، ممكن ح- وجتها توفري وجت وتركزي على حياتك أكثر، ما نعرفش ممكن الفكرة <noise> تأخد وقت، ممكن الفكرة معناها بتكون يعني فيها إنك تحضري بتأخدي وقت <noise> تأخدي ساعة، تديري في أكل وكذا.